Arta ndaara kuugal ngal, ndaara baawɗe ngal waɗiraa, ndaara nonno ngal wooɗiri, ndaara ngiya kuugal ngal yurmiima naa ko ngal yurmaama, to ngal yurmiima to kuugal bonngal wonta ɗon, to bo ngal yurmaama to kuugal ngal e ngal horori, ngal heewidaayi.